Amin'igny zany mba fomba atao hisorohana an'igny zany mba tsy hisy an'le problemo amin'ny ara- <hesitation> amin'ny fampianara. Vao hampilitsy mpianatra zany tonga de ambara gny ray aman-drenin'ny mpianatsy ny lalàgna mipetsaky amin'ny ekôly hoe mitovy iaby ny mpianatsy agnaty lekôly de tsy rokony ifagnambanimbany ary toriana koa ny mampianatsy raha manao chantage ny mpianatsy hoe na hoe malay mpianatsy raiky am'tsisy antony. De zany hoe mila magnaja fitsi-pifampifehezana am-pianara zany gny ray aman-dreny sy ny zanaka ampianary ary ny mpampianatsy mampianatsy an'ny zaza madiniky zay handranto fahalala. <noise>